כ'קען נישט אזוי סאך פון די מינע זאכן וו- ווי <hesitation> די בערג און וואסערן אבער כ'קען די- די גרעסטע בארג וואס איז מאונט עווערעסט, און מאונט וואשינגטאן, ס'דא די האדסאן ריווער, די מיססיססיפי ריווער, די <hesitation> די קוויקוועי לעיק.